Koa ande Siberia zegny ndraiky koa malaza Siberia tany mangatsiaka zegny, za ka miomana lamba tegna mafana, miomana bonnet o, ry palitao mafana jiaby regny, de kiraro mafana de miomana telefony, de sao de very igny de mbô misy miantso ôlo, de miomana appareil photo agnalangalagna sary, de miômagna vôla koa hividiagnana raha atao souvenir.